Narekko mabbicara kiq parananna sabbaraq e ri lalenna akkatuwongettaq <hesitation> memeng nabantu laddeq kiq nasabaq namo to maga sessa taq narekko matanre asabbarakettaq tetteq i matu letu- le runtui nyamenna yasengnge sabbaraq